الكون هاذايا في رأي أنا الكون هاذايا فسااااااد في فساد و ماذا بيا الإنسان يتنو هو ممممم صعيبه عليه بيش يتمنى الموت ويش صعيبه الإنسان بيش يتمنى لنفسه ولا لغيره للموت لاكن راي الحياة الأخرى هى أحسن حاجه لذا الكون هاذا الكون.....